بالنسبا ليا أنا نحب يكون عندي القدرا نتحكم بيها في الطقس, على خاطر إذا كان عندك القدرا هادي باش تتحكم بيها في الطقس, تنجم تخلي العالم أفضل وأحسن ببرشا, تنجم تنقل جو, وتنظفوا زادا, وتمنع العواصف, وتعاون برشا الناس في أوقاتهم الصعيبا, أما القوا البدنيا, رغن إنها مهما برشا, تبقى محدودا في حاجات معينا, مهما برشا.